ki geyi. aka booh na. amorga kor zi waah zîa? waa. zi yaah. oh. kalor. norsi mme. nah-gemme ori-zi-za ali norsi wah zi. ameh. ni-gboroh awor. nom abí eh. īmu-ni-bua. attíe amme bola. laka de-ni-ni iz̀ana. ala-hah. zímme. zana-yah. wan zí-zana. yah. waa zí-zana. yah. waa zí-mme. akposi yaa. oro-lor. ne-kwa-ahaah mme. nagi mme. mah nun abī neni īyíahaa. mama. orr akí mama amoh. anení amoh. ībī-eden-ezee. ana mme. waa tiē stom eeh. waa ayi-íyíe. yiē mamoh ayī eyiē yiē mamoh ada reey astore-ru. aha ni kor woo-ggi. waa wooggí. wooh-booh. wa-wanah woo-booh wa-bah woor-ora woo-booh. me mme jîegu-jie-gu jîe-gu-wa. booh mah aga me mme. alah aga-wah tiar. wan. adowo. kana nu-nah? oflo-yiē. eno amah alah gah yiē. na gí́ mme alíayí ni kor-kí híe-yaa. wah. haní wooh fua akpo. mamoh aha-ni da-reeh. ko-ki-fua akpo. mamoh aha-ni da-reeh. alí-zaklor ni kor da-reeh ka-yaa. waa yor eeh iwi-enor alo-oriȝei aha ni kah yaa anar. waka ka yor eȝe-ani. alini ale-kume. eneme omoa. eneme omu-ya. ahh. oyio-yie waah na-gi gimme. ehie. okposi. kposi-isi kaleh. ehie okposi-kposi-si de-kaleh. echie. ewosh ode-mostie. keni. wooh odemostie. kali-zakleh. ewooh odemostie key. íwí-eni. neh-tie. oro. onu-na gbor-gba menah. emme na-adey aha menah. maah. adeyi. obadabadeyi na-ha no-oro-na gbor-gba mme-

Akor-oro isi. ende-ofue-ze. okposi isi endoh <hesitation> nimi-mem. alah ma anu aki ju. wa-zi. alah ba-ayor. ko-luu. aka laah. ne-tie yaa waa-zi. alah ba yor. kor. nani morga. waa-zi. alah aba yor. akor. osta-sta. abí-si ko-huu mme. waa-zí. alah ba yor na-ba da-reeh. awa. azor-bah ko-huu mmer waa-zi. alah ba yor. nah-ba íj́rah. ador. ostornej́ie mme. waa zi. ala ba yor. ka-ba hani waa ayor okpebi yah. oh na-agi mme ala-ba zi nor-anu na ba wey-koa okpebi. baa yíe ala-ba zi. na-ba yor. aka ye-kar. okpebi. ba-hie. ala-ba-zi. na-ba. yor. aka pre-puaah weyi ngo doon yaah. ala ba zi. ala-ba yor kor. ichwi. awu-mande. weyí ngo do yaah. ala ba zi ala ba. yor. akor. amornna. zí yaah. alah-wor odide keeh. oriȝi. ali. iyri booh ina gble-gble. mme zoru. ana bi ru-oh ní-bí yaa. zoru. ala ba kposi ni-yri-bi orr mme. ona gi mme, <hesitation> eyi=iyíayaah. aleyi aga weey. ichichaa mme nonu eze. alah-mi-ibi. abi kuu mme. inyaha. akíah. ayi ichincha. yeeh. ni-si aki yah roro-riya. kpeem aju oji-epa. yi-ibu tíe iyia, <hesitation> mamoh. aba hani-ni. kor mme yaah nor-oda mme. ala tie ni-mosti mme. imaȝi ame alu-huun. ikun nee-na mme. na-ame na lor. mme. eze enni. imi-mee. azo-oro yaah tíe ake-nah. wi-chi-cha? Ni-muss-na zi. kene-kene Ennah. okara íbua hani. kíe-yie buaa-eze. okwo-kwo. mezi. ame. oh ba zí. tom-toh-toh-tom ba zi. omu alua. agbah no zi. ayor ko-ono-nu. imi-meeh. jwí. adom. omasta. aj́ua-echuah alor mme. alor mme azi. aki j́ua taíl mme alie. ye-booh. arror. mme nor buh. grah aboo but. alor zoro. alie. booh. anor yah mme. wooh bu grah aboon. awía-fua. yaa na. ijajíjay-j́ay nor grah mena. awah ka-taih mme. ahuu. ali yie-booh anor. wuu gray eeh. enem aha ney-na zopu. adem aha ney-na zopu. alizaklem. ahah nenea. zopu. oh kíe grah. anah ahah bi nenah ína mme. wazí kalor bor nah bah. eeh. ehey alena-abí. mma ahim tieyer. waba zi waba hah neyieh amm. katash. yah. awor katah yaa. ko-huu alí jíyín nom. ewooho. ala tíe mme. nímosti ala wiey. atie mme. awiy. ne-bea-bear. ann meme. nor awi mem. awi ala ya kalu bí mme kalu. abuu-mem. memen nor wi. mme. ewooh attíe-mme ne-chuu mme. aba. ne-ehuu-wooh aba tie mme. aba wí. gbolo-yíne yíe-ji-oh-yi yaa. awi. negre oh. kali. gre-oh agba-j́e mme. nor. awi mme. memem nor-ostornejie waw. agí na-mme. ki muni-bew-tie wama kaloh memme. ki oh níe agbaah akua ejaj̄ijay mme eeh. kama nor-abí na bene. eyan-hah. maa haa. aley tah. kaluua. enah bi isom nuchu-ayah ahh. isom nor-Aj́í ayah enah na gbata Nah bi booh. agen-eka alua. alua. na gah. prea-paw akeh maro iyie-ha. mme. aluah na gah. ayooh. okposí aki maro. íyía-haah mme. aluah. na ga yi-híe-híe waah alua. íyau-ha kor nani-kplede. ma la loaw. na prea-paw. akor mme. íyan-ha ke yí-yí wah isi. wah cyribi aju gbleh mme. mah na loawor. adi-ji ende-oweze. enyi-ha. aka ki juu. ekplede ìyíe-yi-waah. akor. juu. okposi oh. oro-ri-eyie. ala-kposí mah. la. loawor. aprea-pawah. akor na. ador no bul. ukro ena. eka-aluwa. isi ayah malo-ochuí. na-nu ni ko. oyíe-ji chwí yah kanah nu-abi nah. oh mu-ni-bi tiêh muni maro tieh ko. okposí ame kuní sí. yeeh. ní. emesí ocre-cre-cree. alíye aȝee. niah aba blenyi maro. morah kabi juu. endow. moral okpebí-kpebí eyie wah kabí si endow. yah-yor aluwa. isi ayah. ali-che-che. kali-ali-zakleh. asa. aji maro. īwineh nah. asa aji maro. osobu kpeh asa ogusi kpeh asa. amah. asa. asa. atie-jey ade ayani. eka-ka buw maro. ableyí yaa. eyíee. yaba. nukaní. kun memen. na-abi nah. no-okposi mme tah bí sí kaleh. eka bi kwom meme eta ba gbah oh-gbo-gbah abí sí bi nede-uchu oh-gbo-gbah abi si bendeh eeh. ma-ha-na-hah eka. ba alor-osta. yī mah-ha na hah. eka bea-chu aka. kali-maro. ebí. oko. abuaw ebí ígej́i-wah abuaw ebí. eka aba bah. ekí munor atíeh kalí-maro meme onu-nua-bí trooh menah-